मांशांक आद्मेली नल्य मंद प्रगति म्येळे जाल्यार सुध्दा <hesitation> आपल्या व्होडल्या उद्दिष्ट काडें लक्ष केंद्रित दावरपाक परमीशन् दिवून ध्येय साध्य करपाक धीराची महत्वाची भूमका आस्ता। हेका लागण <hesitation> तेका आव्हानां मडसून खर प्रयत्न करपाक म्येळ्ता अनी शेवटाका तेका जया त्या परिणामां चर पावपाक म्येळ्ता।